السؤال بيقول هل تفضل ان يكون عندك القدرة على التحكم في عقول الآخرين أم علاج أي مرض. طبعا أكيد هنختار ان انا نتحكمفي ان انا نعالج أي مرض، وتكون عندي القدرة ان انا نعالج أي مرض. دا لأن المجال دا انساني وانا نفسي يكون أي انسان خالي من المرض ومينعانيش، ونرفع عن الناس معاناتهم وألمهم واحساسهم بالمرض. لو انا عندي القدرة على الحتة دي هنساعد الناس في ان هي تعيش في سعادي وان هما يستمتعوا بحياتهم.